<hesitation> Za io andeha angala volo volo coiffe coiffe tiàko escalier, za tsy ata escalier be magnakôry edy ai fo e tsy ata lavabe fao tahily satria za a voloko tegna magniry, anatin'ny deux semaines za mandeha aminare akato fao izy kôa za efa hetraka, fô nohon'ny volanare miditra taoko zany mahatonga are tsy de mirahabe fô kôa mety atao tegna ataovo ambany tegna ambany fa izy atao escalier.